أفظل نصيحة تلقيتها كن صادقًا مع نفسك ومع الآخرين، هالنصيحة علمتني أهمية الصراحة والوظوح بكل شيء، سواء في العمل أو العلاقات، طبقتها في حياتي بأن أكون صريحة في مشاعري وآرائي حتى لو كان الكلام صعب، و-و <hesitation> خلاني أكون محاط بأشخاص صادقين حسيت الفرق في نوعيات الناس.